Ah! <noise> Ny fomba fandehana raiky avao tsy misy ahiahy tsy misy tahotry amy firenena hafa zay aloha somary manahirahira avao zay. Satria zaho tako mbo tsy tany ka sarosarotsy aminakahy gny handeha raiky any tsy misy ahiahy, fa le tena matahotry aloha aho tsy noho trobo any aho na angalarin'olo any, na vonoandreo any aho ah! la maty. Laha tena manko- laha tena moa maty any tena la tsy raha hita- tsy raha himpoly atiky ny fatitena fa la any avao milevy.